इज्जत शब्द से मोके समझ आएल। की एक दूसर के सबला इज्जत देना चाही। अगर इज्जत देहेब तो इज्जत मिलहि कोनो इंसान होही चाहे। कोई काम होही सबकर इज्जत करना चाही।